Ooy am ahal embee kan, erfikee embee kan mirchee embee kan, anditee aday kaŋgu dunuyaa nun wekit halga mborŋooonun, kay kan indaa naa ti halga mborŋo, annaa tika kaynu jaa dumnan mbuteerin gurrak, gurrat jee wi, gurrak waŋ ahal filan kelee, waŋ ahal filan kelee, annaa kan haa am jaa, usurak embek, ahal embee, daŋaa embeenu, waŋ kan anditeenu aŋaa yow andirte, n̰ee indaa wenii kan kulik menigu nuchok ti waŋ kan, annnaa tika yaŋaanun kaa, n̰aa nun kaa, indaa nun kaa, aŋaa yow tiri, kaŋgu ahal nenen ner lel gindaanu, ŋonun dum fakar zire, ahal embee waŋ ŋaasiŋen ma indi, mirchee embee waŋ ŋaasiŋen ma indi, erfikee embee waŋ ŋaasiŋen ma endi, aa irii waagunun ta kaŋgu met kaŋgu ginditee ma waagunun, yak jaa ahal nenee kan wonjoo karaanu kay waagunu mbaŋan̰aa nun ner almaŋak ti dabaa woroŋtee. Walla karik kalak ti dabaa woroŋtee wala lutoo too ti akilek aŋaa yowok windriitee, waagunu dumnaanu nindaati, waŋ jaa aadee menii yak jaa kaŋgu gerŋek taraanu ahal nu tiigu laaga ireenu ti, anna tika luŋgan ahal irii waagunu eleŋ, kaynu wekik ahal nun ner ahal nun ziyaarak weyii nun wekit tiigunun lutoo too tindi, ankuchuk irii nu kan wala kisar irii nu, haŋaa kuley nun waanan aasuŋun haŋaa nugu kanaa tenee nugu kerik kan nimiree nindirfin aasuŋun ti n̰aaman ziyaarak ahal kelegin waate. Ahal irii waagunu «hesitation» tukusirnee weniinu yowoo ti, woyoo taa waagunu jaa n̰ee ahal nambay kaŋgu kaŋ landi, erfikee nambay kaŋgu kaŋ landi, daŋaa nambay kaŋgu kaŋ landi, annna tika weyiŋ lutoo tiyoonu daŋaanu andaka n̰at mboroŋte, ahal toonu andaka n̰at mboroŋte, erfikek taanu n̰at doroŋte, yokoy erfikek irik waagu tii, n̰iŋ kalagin ner kaa hortuyoonu. Miigu aŋaa ndaŋan̰te, daba kaa ndoroŋte, tii n̰ee, tii kan mii kan ru konin too nokoy ti, annnaa tika erfikek irik waagu aŋaa muhimti, tii kan kaa tukulik tenegu weyiŋ kaŋgu erfikek nenegu dukunoonu, tii kaa tikiiri mii kaa zikiri, n̰ee kulsii konin halas nuchoowi, misil tin̰iŋ kalagu tokoorii nokoy, wala ahal nu zaata ke wurŋan barik wenik lel tika am wurŋan aka, n̰at omboroŋtee, barik ombodoŋtee wasaandaa, waagunu zaateke ahal beenegin ŋun̰iiree, waagunu aŋaa muhimti, aa tika kaŋgu am weyiŋ ziyaarak ahal embeenak akay tirte, taataynu lutok ŋalak ta sasuŋun tandamaytee kay waŋgu n̰aaman ti taatee ti, laala kaŋ yak ahal tenen nidiyanda, ahal tenen kan met ŋaasuŋun tiŋ met gak ŋalak tinditek nidiyandak, waagu hayaa teneenu maa n̰ilii ti, n̰e lel wan akun riyalayek ijarnak gasar tirte, wala bee kaa dukontan. Waagunu met gaatan, eleŋ kaynu wekit tirmbilii kaawaanun, n̰awuu kaawaanun gak tiigin, kaynu edisii kan ti keyi indri, toojaa jaŋ ti keyi indri, ahal menii filan kaa barik annagin ta windi, wirka hiya kok yokoyin mamarte, kok wojoo mbul, kayaŋ, asii, tuur, subuu nokoy, indan kujinin tatarte, annaa tika tii taraanu, tiigu kaakulik yow kirtondroŋte, asuŋ ahal yak wii nan zaate ke waŋkaa, elek kalak menik waagu kar maŋgu zaara kaasun tata, waŋ aŋaa horti, ndufuureenu dunuyaa nun tiŋ nokoy kay, aa tika ahal nu gak waŋ kan gak nintiinii irii waŋ zumulan nu kan gak nintii nii irii waagunu, aŋaa muhim ti, waŋ andaka met kusii konii nugu nuchtee nu ti, ŋun̰iiree konii nu lolii tiitee nu ti, ofu beenaatak konigin tinditeenu ti, annaa tika tegu tegin ner ton̰in tandaa, n̰ee chan zaala kireeri, laakin zalaa kireeran ndaanu tegu dum tegin dukur tenegu ndogun talaka. Aasuŋun haya koniinu gaasii tiitee ti, ilek kaa ika imda ndaran̰tee ti, wujaa mii kaa alka inda tiigu dran̰tee ti, haa tren̰iiren barik yak jaa kudukultek tindaa, kay kaŋgu zemil tenegu tarn̰iri, ahalik tenegu tarn̰iri, haa waŋ kan ŋaasuŋun tiv dammin hor tindika, met gedersun ke yaanii kay waŋ kan kuŋun̰eeretee nu, aa tika ndek ahal nenen ŋon̰u tiŋ nokoy kay, am wasiyee wasa mbirii ayi kaŋgu dum laka ahal teneenu, ahala teneenu zahara sun keyi ŋalak gak waŋkan tintini, aa tika kulsii wenin zaate ke kulsii, yak jaa ŋun̰iiree Beenak ahal naa nentee, haa annnaa tika kalagu zaate ke Beenak konigin ŋun̰iiree ti tiri, lakin Beenak kenigin hesimii kisan tiri, waŋ anndaka ahal nenek kan gak gindagin kulik nenek kaa kir ndodroŋka, halas mii kaa himaa ti nee kaa himaa nenee tiŋ tiŋ taate ti, ahal nu kaa miigu mbaŋan̰tee ti.